Da nihainao soa kegny niatriky toe-javatsy ty Da hono oa kegny akory zany ny nahavitanao an'io? Da laha enao zany no anontania da ino zany torohevitsinao ho an'ny olo hafa izay mikasa hanao an'ny raha manahaky raha nataonao ty?